Ko mi ɓurɗaa yiɗuki haa asaweere tomi heɓi siwtaare E njalbi ɗiɗɗi, miɗo yiɗi waɗde jokkondirde e mawniraaɓe e rewbataaɗe miijii. Miɗo yiɗi faalaa ko waɗde hooɓe e keewal walla miɗo waɗde laawol torooji ngam ɓurnde nder cuɓoraaɗi.